باش نختار الروز والدجاج بخلاف إنهم بنان يعني وفوحين برشا وهما زادة صحيين يعني نعرفو كلنا إنوعابد باش يحب ماكلة صحية وعابد يترينا يعني مش كلاسيو يعني دايمًا أكل الروز والدجاج بخلاف إنه يجم يطيبوا بطريقة متنوعة يعني يعني مشوي والا مصلي والا مقلي بأي طريقة ممكن.